oyi ro makiyazi <hesitation> ba hanan da mube bera so <hesitation> sani yi mibin to ba we we mu besosi yirawe a ba dɛnuna wese twa yan mibin a mu tonu bawe we ba'a mamu tonu oro bu'ɛsi bɛwe we defile-de-mode mami bera ra ba yan tonu a mube bera so